Oh oh anomaru niomue adeghe odiidighe dian olo awale pana oteny iyam pana oteny iyara todual ibhana ule niediom obho ughool bo monunu obho pana omaar obugh omaan obugh obugh oreghe nonri moseghegha monuhu okoor maniolo anaar ede ibhanu beghe nonunu obho ukoor nadiolo anaar pana okar oniin ozo awiobho takari anar abugh adiku aka anaar adiku nogeyezor idian ipabho ubi edian ipa edian ole kuoonaduna uole ooroo aduna ana nale ebuneghe editosuopo munuobho okain idi agologu idi itebo idi apitinpi idi nanighani tha amunu idion aboan idi parobo adighi aghor aro ale mo ohunu pana obugh <noise> pana okanbugh oka <noise> Aarol matumorumodeghe onon edian olo arale beiezrina mobugh pone tatolini ayagh but ikaya arooy iloghoio ighumaan ighunaan idian ipabho meghedio nole eve ibhabho helokiagha misonabho okpolo nebor kedia ana usa male ikeya obaaha olo ezra moteny poedighediobh ezira mole obho mehogha zira mooberghami then ezobho ezira lolegha nedian obho tezira abho tolemeba, ole zodi nudule amtabeleko noteny obaghami taloor obho to wuna amtatenyiin amta weni ne zegh <hesitation> ediony ipabho oh ana male bho tadeghi zina movol omoophan pana oteny ezegh lo ezobho ana ule merala Udule pana ole iaruaah anale malle mudurogh nosalaar para ole inilaar but obho ezira tole nrninaan mudurugh ole mian mudule oleninu mosalaan oneghedi inighedian iipabho ezira nole obho punedighi ezira koteny obaghane toloyhi alooy obho tezira okooy ooy aloghom edighedian obho ana le nodigh asokia obho ana nale nediah ipabho edian obho ana ikpiana zina mole idighedia ipabho ezira uledio mesogo eburo ghe eburoghe kedian kedio tesuo ateny asokia olo mo legha midian ipabho <hesitation> ezira obonolebho uloghonlo anehobho hasokia bho noleghia medigh ipabho Taroemolo ana ule pedighe edian ipabho nedighara sokia pabho, tedighi ana tedighli ana ayaegh tedighri ara nteny ezeghina lzara horohgha okool aar olo aroatale areghe ooroo udurogh ooroo okporo aduna po yu adighedian iheghedio ihegledun esibhabha ezima hahead oh tower; aroina kaa hava lo ezria kovve, ezo odigharoen obh, unen bhogh edian obho hdeghabho roolo ahogi ezira ekoma oteny oodoom aghuduro mole ezira oraar otugh.